Yan nə bəki ko hiɗima kə aure a gargajiya yan ci tu aure wom in mya mbi ghəd mə lər ti ɗi dən yaŋ shi mən ɓwa ngəni mə mani mə nyolli mə wui shi to nayawon fa mana fi saa ɗi mana nbi gəd ɗi ngən farko yan ci tu ngaa mən ni? ciɗi daga ɗo? nə ngyi ngə nu? caa yi səŋ gi ta wutu to gya wani tə wani tu wani tlən dən gya wani ko tlən gari gya wani a wulən shi tu mana ci shi mər nayawon caa ngal ngaa wasəŋ caa tuŋ to ci ɓasmi ɗuni daga ɗani caa gama kon ngəni tə sushi ɗi mya man mya tsən ngəni mə ci voni namboŋ. Ko voni mbətləm gya baban ta wu tu to ɗaŋnin a kamata tə gəm wani a vin tə tsən tə yan tə gəɗi wos to ta wutu to dzaŋ kaza ta tur ngən ci ngəni tə fi ko na iri gyoi tə gayyata makwabta tə wutu to yawon ta gəm wani a vin ngən ci ngən ngəndi tə lər gya kod gya wanene tə mɓəl ngən ci ngən zarsə tə ci tə fi ko na iri gyo tu wutu to ta gəm wani a vin daga yawon wani caa vin wos yani wo tsən tə gədi wos ta tatə shaŋdi wos kwana ngən ci gən tur wos tə gos gon ɗaŋ wo ngaa gya jiɗa shi ngai gya kawa shi ta ɗi kab ta jom tə mən nə kod tas nə kod gumba nə iri gyo ta lərɗi ta tatə tə ngal ngən kin gi ngəni tə jomtə mən yan tə gədi wos inta tə tu məri to a ləɓi gi daga ɗani tə yi sə ngəi tu ta gəm wani a vin von ya shi gəɗi wa wo tli dən ta sə tatə turshi. wo lər ɗi ɗaŋ kaman gi kin ngai tə ɗatə gya cit gya kafa gya dlad tə saura wasəŋ ɗaŋ ya ma wo man fara a sabo dən wos to yan ci nə ngər won ɗaŋ mə nga mə yisəŋ a al, ados yan di.